Sikukuu niipendayo mimi kuiazimisha ni sikukuu ya mfungo wa mosi na mfunguo tatu. Maana hata kama nna ngombe nachinja, nada nifura na wanagu na wazukuu wangu na jamaa, majirani basi nikabinda kuchinja. Napangia wandu, waifa kada via wakashukuru basi nami, nami napata faraja.